Agar men tovonda ovqatni kuydirib qo'ysam u yopishib qolsa uni ketgazish qiyin emas. Bunda men har xil idishlarni shuni ketkazadigan vositalardan foydalanaman. Va ularni uch to'rt ya'ni o'n besh yigirma minutga qo'yib qo'ysam, ular o'zi tezda osongina yuvishga yaroqli bo'lishadi.